وين بفضّل اعُّد عا كرسي، أو عا كنباية، أو على الأرض عالسجّادة؟ أنا الصّراحة إلي مود خاص بي إنّي آخُد وقت فراغي و وقت البريك تاعي على التّخت بحسّو هيكي مصدر راحة، مصدر دفئ، بحس حالي إنّي أنا مرتاحة ميّة بالميّة إنّو أنا وئاعدة عا تختي مغطّاية بالحرام تاعي على مخدّتي، بحب إئرا أصّه أنا ومسطحة على التّخت، بحب إشرب كبّاية النسكافيه الصّراحة، <hesitation> بس أكيد ما بيخلى الأمر إنّو أمرار نئضّي كتير وقت بالصّالون عالكنباية، بس نكون بي محل مُمكن إذا كنّا ب- بعرس أو بخطبة أو بي حفلة ناعُد عا كرسي طبعاً، بس ال- الئعدة المُميّزة المُفضّلة تاعيتي أنا الّي أنا خلص إنّو أنا بحس حالي أنا ملكة الموضوع كلّو هوّ لمّا اعُد على تختي متل ما إلت لأنّو بحسّو دافي بحسّو بيعطيني الحنان والأمان. التّخت بالنّسبة لألي أنا لأنوا أنا ب- ب- بستمتع في ليش؟ <noise> لأنّو أنا ب- بنضفو كل يوم، بغيّر الشّرشف كل يوم، كل يوم بحُط شرشف هيك لونه أحلى من التّاني بيعطيني حياة بيعطيني رونئ بي خلّيني حس بال- بالانتعاش ليش؟ لأنّه و يوم أحمر، يوم أبيض، يوم أزرق هيكي بح- بحس بالتغير بحس إنّو أنا عنجد هيدا المكان المُناسب الّي أنا ب- برتاح في. الّي هوّ تختي لي بنام وبئوم وبرتّب في لأنّو هيدا المكان المُفضّل تاعي <hesitation> أكيد لمّا نكون بي- بي حفلة ناعُد على كرسي هاي الكرسي بدّا تكون مُريحة لا نأدر نحن ناعُد كم ساعة عليا، <hesitation> نفس الشّي الكنباية الّي موجودة بي بيتنا لازم تكون مُريحة تكون واسعة شوي لا نئدر نحن نعُّد عا راحتنا ويمكن الضّيف الّي بيجي لعنّا يعُّد على راحتو وما يكون آعد مدّايئ، <hesitation> أمّا الجلوس على الأرض كمان- كمان إلا مِتعة خاصّة <hesitation> بس لأعُّد مسلاً <hesitation> نتعشّى أنا وعيلتي كمان الئعدة عالأرض كتير هيك إلا- إلا شي خاص إلا سوسبنس خاص حلوة الأعدة عالأرض كماني هيك عالسجّادة أكيد لمّا تكون نضيفة ناعُّد عالسجّادة نتعشّى <hesitation> ناعُّد نلعب مع ولادنا على السجّادة كمان هيدا شي كتير مُهم بحس حالي أنا كتير أريبة منُّن هيدا الشّي كمان مُفضّل عندي.